Ät ispäjkyajpa't niwi nyäyipa'i tzunyiwi, ijtu nyäyipä' pomniwi, ijtu nyayipä' yänhu tzutzniwi, tzutzniwi mya'yajpa mercado'ojmä, y este tambien je eyata'p niwi pomniwi y tzunyiwi tambien mya'yajpa y tambien ijtu niwi nyäyipä' este pico paloma, mira parriba, ijtu niwi nyäyipä' este niwi serrano y mumu jete pues yänhpä ja'ku pyäkyaj yänhpä 'yoma äjtyä nku'tku', por que nämyajpa que jana niwi ja itä 'yoma äjtyä nku'ku'i, entonce jiko' yänhpä casi pues mumu mumu pän pä'nista'p pues nku'tpatät niwi. por que pues yanhä jety'pi'ktä yänhpä akmä'npa äjtyä nku'tku, y ät yänhpä de manera äjtzi', ät mas masät nku't'tyo'pa tzunyiwi, ka tiko' nyämyajpa que janu'syanhuk topya tiyä, pero mas topya je nyäjmayajpapä est jutzä nyäyi yänhpä je tzye'pä bolabä, yänhpä tambien tzutzniwi tambien mya'yajke'tapä, jete mas topya, pero ät masät nku'tpapä yänhpä tzunyiwi, jete nku'tpa't äjs äj sak wi'k'ku'ji'knhtumä, äj waye jä äj waye'ji'knhtumä, yänhpä nku'tpa't hasta kuyatyiyä niwi por que ak'ompa't pue, e pero jejtzyeti, yänhpä nta mo'tzupä yänhpä kyanaji'knhtumä, ora tambien mo'tzupä kyanaji'knhtumä tambien yänhpä tambien yänhpä ompa, ompa jetpyi'ktä nto'nhpa waye, entonces yänhpä je tzunyiwi ätzy'kota pues yänhpä janusy ompa, ät yänhpä jetet mas yänhpä nku't'tyo'pa por que jete't mpatapya mas 'yoma que eyapä eyata'mpä niwi.